درجه الحراره اللي غتكون مزيانة ومعتدلة في النهار هي تقريبا 25 حتى 48 درجة وبالليل احسن حاجه هو تكون بين 21 و25 درجه